Samy manana ny toetrany ny alika tsirairay. Ny sasany mora mifandray kokoa miohatra amin'ny hafa, mora ampianarina baiko ary tsy mora taitaitra. Mahafinaritra rehefa ny alika no pelipelika sy tia milalao. Fa <hesitation> raha vao taitaitra kosa ny alika dia lasa tsy mifantoka amin'ny ataony sy lasa sarotra fehezina. Ohatra ny Labrador, <hesitation> ny caniche. Matetika ny alika mora mifandray dia ireo mahay miditra anaty tontolo sy mandray toejavatra vaovao. Rehefa milalao anefa an, dia tokony ho hain'ny alika ny fetran'ny sangy iarahana aminy, mba tsy hahery setra loatra izy. Rehefa <hesitation> lasa namanao ny alika iray dia tsy hanan-tahotra sy ts-sy ho be fanahiana ary hanaiky sy hanaraka ny fitarihana sy ny baikonao ao anatin'ny toejavatra iray voafaritra